Naahurira naaruha nimpumuraho aha mirimo mbyamaho kakye

Ebintu by'abandi twabiha ekitiniisa n'ebyeitu turabiha ekitiniisa.

Abantu b'omu kyanga kyangye barabaasa kuhurikiriza reediyo, barabaasa kuriri kurhuriki kuhurira ebirango kuruga owoow'omwebembezi ow'ahansi kandi barabaasa kubihurira kuruga aha banyamahurire.

Abaingi n'abahingyi abandi n'abatungi kandi abandi n'abashubuzi.

Zaapiki n'egaari zirakoresibwa munonga kutwara abantu omu kyanga kyaitu ebiro ebi ahabwokugira ngu tibarashaba esente nyaingi

Omukazi n'omusheija bashemereire kwekyebeza akakooko ka siriimu kugira bazaare abaana biine amagara marungi.

Ni kikuru kusaasira munywani waawe ahabwokuba waaheza kumusaasira muragarukana mube abanywani kandi waamusaasira orahurira waabegwa gye eki ekiniga kyakuruga aha mutima

Abazaire barabaasa kwegyesa abaana baabo ebizibu ebiri mukuza omu bukungu

Twena tushemerire kunyama omu katimba k'ensiri kandi enjura yaagwa amaizi g'ak'erunda ahantu, tushemerire kushikaho oil kugira ensiri zitabona ah'okukirira.

A abamwe barafu abahingi barafuhirira kandi abatungi barombeka engo bazitire kandi nabo bara barafu-barafuhirira amatungo gaabo kandi baziheereze n'ebyokurya ebi zishemereire

Ni kikuro kwega aha ntuuraho y'abantu ahabwokuba nikiyamba kumanya omuntu emitwarize ye hamwe n'oku arikukora ebintu bye kuyamba kumanya nk'oku oraatuure nawe nan'oku oraamutwarize

Emigyera erasiisikara n'emihanda eijure amaizi abantu babure ah'okutamburira

Ndakira kuza aha kishaayi nainga obumwe ndeebe tiivi nainga obumwe ndabyama ndaba ndabyama

Ebimwe ndabihinga ah'aka nk'otuboga kandi ebindi ndabigura ebyo nibyo ebyokurya ebindakozeesa

Ebintu nk'obushwere bw'abaishiki aha mywaka mito, buratuma kandi burateganisa abaishiki omu kyanga eki

Abashaho tibarabona obwire bw'okureberera amaka gaabo ahabw'okuba barakora kwiha omu kasheshe mpaka omu mwazyo abamwe bakore n'omukiro. Abashaho barabashashura esente nkye ezitashemereire omurimo gwabo.

Oburemeezi obu barabugana abahingi n'abariisa harimu abashuma baingi kandi hamwe n'empindahinduka y'obwire kurabaho kituma baarabanamu

Abazaire bamwe baragumirwa kuhikaana n'abaana baabo ahabwa emirimo yaabo yaabutoosha kandi nikibaasa kuhindura abazaire nibaguma nibabonayo obwire bw'okushutama n'abaana baabo bakaba bakabagaaniirira

Turabaasa kunaaba eshabiko, hariho ebishaka ebi omuntu arabaasa kunaaba kugira ngu ataanuuka kubi nainga obumwe hariho n'abwa diyodoranti obu abantu b'omu tahuni barabaasa kukozesa kugira ngu bataanuuka kubi.

Amashanyarazi kugarabura mukyaro kyaitu, turakorezeesa etadoba nainga bwe kanduro

Ndahabahabura kyakyabaireho baatwire okwekunda kandi n'okukunda abaana abu baraazaare kandi n'okwerinda obutashuha kugaruka omu kikorwa nk'ekyo

Omwebembezi ashemereire kuba naatiina Ruhanga kandi naahurikiriza ebiteekateeko by'abantu abaarikwebembera.

Abahingi n'abariisa b'omukyanga kyangye barafuhirira ebihingwa byaabo kandi batekemu n'obumeshu bw'okukwata embeba hamwe n'ebindi bikooko ebirabaasa kurya ebimera byaabo.

Abebembezi bashemereire kutaho ehuruuru y'okurambura amaka kureba oku abantu baratuura omu kyanga kyabo.

Bamwe nibazaana akapiira, abandi nibiiruka, abandi nibaguruka emigohi.

kuhurikiza abantu kiramuyamba kumanya ebi abantu bareetaaga nainga shi ebizibu by'abantu b'omukyaro kyeye nanokumanya ahu yaakoziregye nanokumanya ahu araayongyeremu kugira ngu ahikiirize ebi yaaraganiise.

Naaba ntaine ebyokurya ebiramara, ndaronda esente ngyende nze mu katare nze kugura ebyokwongyeraho

Abahingi n'abariisa barabugana obuzibu nk'obwenkuuto mbi barikutambuza ebihingwa n'amatungo gaabo omukatare kuguzibwa.

Abeebembezi b'ediini nk'abafaaza, bagumiizemu kuhabura abantu, kukira munonga eminyeeto, okujwaragye baaba baraza mu ma myanya y'ekitiiniisa, nk'aza kyaki, ekiyambire abantu ba Uganda kujwaragye.

ya Waaba oine omukazi omwe oraguma oshemerirwe oine obusingye ahabwokuba araaramanya ngu aine omushaija omwe kandi naiwe oramanya ngu oine omukazi omwe kwonka oburemeezi oburimu n'omukaazi yaagwara nainga akafa kandi ariwe ou wooyesigire kusha

Abantu omu kyanga kyaitu nibahinga emisiri nka ebihimba emondi nanebitooki kutunga ebirababeisaho

Nagwara ndaza omu irwariro erindi haihi bankyebere bampe emibazi kugira ngu ndeebe naandabaasa kubagye eizooba eriraakurateho nantabaire gye ngaruke aha irwariro bareebe ekirikunteganisa

Zaapiki n'egari nizikozesebwa munonga ahabwokuba buryomwe arazibaasa tizira seera mbwenu tiziraseera kurugyirira nk'oku ab'emotoka barashaba nyingyi piiki n'an'egaari zirashaba nkye so buryomwe arabasa kuzishahurira kuzibasa.

Okushwera abakazi babiri kirayamaba abashaija kugira abaana baingi kandi abaana abaraija kubayamba mubiro by'omumaisho kwonka kiine obuzibu bwokugira abakazi baraabarakwatanisa buryomwe ara ainiire buri omwe eihari.

Nikikuru munonga kutambira abaana endwaara ahabw'okuba kiratuma bakura gye n'amagara amarungi.

Abakazi barabaasa kwombeka barabaasa kuhiira abaana baabo sikuuru fiizi, barabaasa kureeberera abashaija baabo baaba barwaire barabaasa kuteeka barabaasa kukora sekyurite omu maka gaabo

Okukorera hamwe omu kyanga kyaitu kirareeta kushanga twatunguka omu bwira kandi kiratureetera okushanga twagira ebintu bingi nk'ebyokurya kushanga ekyanga kitaaburwa ebyokurya kitategwa enjara

Amashomo g'eby'emikono omu ihanga ryangye giine omugasho gw'okugira ngu abantu barabaasa kwetandikiraho eby'okukora kandi bataategyereza emirimo babaase kuba bareetunguura.

Omuka yangye ntungiremu enkoko, ndabaasa kutungamu embuzi kandi hamwe n'ente kandi na wakame.

Ndahinga ebihimba omugusha emondi hamwe n'ebiribwa

Ebijwaro ndakira kubyoza nainga obumwe mbigororere ndabibiika gye bikubire

Abe abebembezi barabaasa kutunguura eby'obwegyese omu kyaro kyangye barakwata abaana abatareebaasa babatware omu mashomero kandi bati ba bagyende omu mashomero bareebe abegyesa baabaregyesa kandi bareebe n'abaana baabaraza baabarazaga mu mashomero

Ekiratuma bashemereire kwegyesibwa habikwatiraine n'akakooko ka siriimu, n'okugira ngu bamanye nk'oku baayerinda, kandi bamanye ku n'engwara etaratambwa ku ni ey'oraguma nayo mbwenu beerinde.

Abantu nibakora emirimo ei barikubashashura reero baamara bagura ebintu ebi barikwetenga reeru abandi nibahinga kugira baamara basharuure barye ebihingwa byabo

Obwire obwingi waaba oine omukazi omwe harimu okwi obwikirizangane omu maka kukira waaba oine abakazi babiri nihakira kubamu obutabanguko n'obutaikirizingana omu maka

Amashomero gashemereire kutwariza abarema nk'abandi abaana bakabatwariza gye, bakabareeberera gye, bakamanyisa abaana ngu nabo n'abantu kugira ngu nabo beekunde

Naagira eirungu, ndeeshongora, kandi ekindi naagira eirungu, ndakora eby'emikono, nshone ebitambaara, nduke obuseero.

Wootaine esente z'okushashura ebishare by'eishomero eki orabaasa kukora oraza ah'eishomero ry'omwana waawe obashoboorore embeera ei orikurabamu obaashabe orusa rw'okugira ngu ku oraazibona oraahashura

Ebintu ebiturabaasa kukora eby'obusingye n'okusaasirana okugarukana, kutwariza abantu nk'ebyo mpaho

Nitukozeesa efuka okuhinga hamwe n'enkoni okuriisa

Nahurira naaruha omwanya gumwe ndatambura nze omu gundi nainga nyaameho

Omu myaka etaano, ninyereeba naabaire omuramuzi ndikushara emishango y'abantu b'omu kyanga kyangye.

Ni kikuru kusaasira munywaani waawe owaakushobeza kugira muture n'obusingye.

Okushaba kura ruhuura omutima kandi ohurire wagarukana na ruhanga kandi omuntu washaba orahuriira washwa ngu wahikaana na ruhanga kandi ohuriire n'obusingye omu mutima.

Ebitebyo nibayaamba abaana beitu kumanya entuura yaabo.

Ahizooba ryenjura obu ntaashohora heeru, ndaruka nk'omuceeka, nduke nk'obuseero, nainga nteeke nk'empengyere.

Obwegyeese buyambire abantu okumanya ebintu beingi omu mashomero kandi n'abwanyima abeegi kubakumara emishomo yaabo batunga emirimo y'okukora.

Abaana b'omukyanga kyaitu barazaaniisa nk'emipiira, okuguruka emigoyi, okuzaana akahuna, n'aza seripado

Ntakagiire mu kitanda ndabanza naashaba, naamara ndikuraaza amashanyarazi reero mbone kubyama.

Nantiine by'okurya biramara na nandarya mwizooba kashatu ndasharamu kugira ngu kandye kyamishana kyakiro ngireke kyamushana eyi nandenda kurya erizooba njirye ny'enkyakare.

Abantu b'ekyanga kyangye baramanya amahurire hamwe n'amakuru okurabira omu kuhurikiza za rediyo, omu kushoma amahurire hamwe n'okureeba zaatiivi.

Omuceeri n'ebinyoobwa birimu entura

Enjura neegwa munonga, emisiri yoona eijura amaizi, ebihingwa byabo bifa, kandi ekindi kintu, omushana gwajwa munonga, ebihingwa byabo byona nibifa oshanga baakora loosi.